Ny momba ny loko mena zany a raha mijery loko mena de m- mena zany zao de ny fahitako anazy voalohany de ohatra ny hoe loko fitiavana, de ny mena konko ohatra hoe lokon'ny rà koa ohatra ny mena, ohatra ny hoe mety hoe f- mety hoe f- fahefana koa ohatra ny loko mena ohatra hoe manam-pahefana, de misy hoe mena ambony mena ohatra fiteny a de ny lokon'ny fahefa- fa- fahefana koa zany pouvoir zany ny mena. Tsy de tia mampiasa lo- akanjo mena loatra aloha za ny tena marina.